ʻAʻale au makemake i nā pōpoki a no laila ʻaʻale kamaʻāina wau i nā ʻano pōpoki like ʻole. Akā i kuʻu wā liʻiliʻi, ua hānai a mālama kuʻu kupunawahine i ka lehulehu o nā pōpoki a ʻaʻale he mea maikaʻi iaʻu i koʻu ola ʻana.